<noise> طبعا الاعتذار لازم يكون بصورة ان انت مبين اسفك ومش بتضحك وانت بتعتذر <hesitation> بتشرح الظروف اللي خلتك تعمل كدا وان انت مش هتبقي عايز تعملها تاني، عازم ان انت متعملهاش تاني عشان هو يحس ان الاعتذار بتاعك صادق، عشان يبقي كدا بصوره صحيحه.